<noise> kóh la muoh aig la báh este áhh sá ba muoh lah aig chii, ah jóh gi la tiem la bá áh nóh la bah no cuai gi la jo oh la ba noh lau laig muo láh la li cha mü no pues sáh noh li tzá li loig la ba ká müo shiu la ba laig chaa mü li njo gi jo la oh ji oh laig la ba laig, laig-laig li tsáá pues cha mü láh ba muóh tzá mú loh, la joh ji oh ba muo noh ba muoh je buo nóh la jo oh fuh tza la já leig tzá eh la ba jéh buó la jó ji muo chii, chii laig gi oh tsa muoh tza muoh tza ai aigh jho nji tsá yiuh aigh jo la jó gi oh báh muo naum cuaij jo pues ná nji tsa chii mhu chia cha, na nji tza na uh oig tzá yaih bai kó jp tsá taigg tsá muoh ja la áh la jóh áh aig tóh ni cuo ni buho fú cuaig pues aig la ba muo naum cuaig-cuaig la ein jo yiu muo muoh jo la pue áh estación aig la jó la có la ka aig aig noh áh lah chii áh lah cuai tza gí müh tza gi muoh jé buoh tza gí muoh soh müh laig la jo pues có la có aig maiig chim muo laig este ni cuó ni buoh.